रूस दुनिया के सबले बड़ा देश छे। ये एक करोड़ इक्खटर लाख दु से अधिक छे। पृथ्वी के बसे भूमि छेत्र के एक आठवें । मिलके बने रहल छे और एमे सोलह संप्रभु। देश के समूह छे रूस के जनसंख्या चौदह। प्वाइंट छौ सात करोड़ छे और दुनिया के नवा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश छे।